Laha fitaova famohà boaty rey koa i, rey zany mitovy amy meso io avao, fa ny tsy itovizany zany, misy raha somary ahodikodiky zay raha iny, le apetaky amin'ny loha tavoa- loha boaty ho vohà iny eo amizay fa indrindra moa boaty vy raha rey. Apetaky eo amizay zany azy maranitsy iny, le ahodikodiky raha iny, le mivoha mihodikodiky eo amizay boaty iny la i zay.